أنا أشوف إن درجة الحرارة الأمثل خلال النهار بتكون حوالي <hesitation> خمسة وعشرين درجة مئوية، يعني لا حار ولا باردة أما في الليل الزين يكون حوالي <hesitation> عشرين درجة مئوية عشان الجو يكون بارد شوية وتجدر ترتاح.